עס איז פארהאן אינעווייניג אינעם גלאק אזא שטיקל וואס ריקט זיך, ווען דעס רירט אן די זייטן פונעם גלאק וואס איז געווענליך געמאכט פון מעטאל לאזט עס ארויס א קלאנג.